Om käsisaag, midä pruugitas egäsugutsidõ väikumbidõ puujuppõ saagmisõs. Sis om moodorsaag, midä pruugitas kas puu maaha võtmisõs vai tükeldämises. <hesitation> Lavvasaag, midä pruugitas <hesitation> näütüses laudu lõikamisõs. <hesitation> Tikksaag, midä pruugitas piinüde puujuppõ lõikamisõs.